<noise> Kenya !Lafa miresaky an'i Kenya zay da olo miazakazaky zay gn'anatin'ny sain'olo. <noise> Amin'ny lalaon'ny olympika na amin'ny lalao manerantanin'ny hazakazaky; da reo gn tena anisan'ny mahazo hazakazaky lavitsy ezaky. <noise>